<noise> ma arva, et inemiisist kloonõ tetäq olõ-i vaja. Tuuh mõttõh võisiq ju külq kõik nuuq latstüüjõuq asõndaq kloonõga, aga ma arva, et tuust tulõ õnnõ rohkõmb pahandust.